We ñe ɓuni ggít a ɓaalu ujaa, a waati we a gibenŧe bigi ngi gseer. Ubiiŧa, ndi biŧagi ŧiriñe habo wolla mbagan, he bângi núm ma núm a maangu gindooga. Hande binlaga ma, nyaa fsomen haj, ubiiŧa gindoogi bembe, bég bà nwomi gsaam ma han gi dan soli gir, gandi uyaa mo fsomen wii tti ŧooyi.